أفضل طريقة اني انهي بيها يوني هي اني أسترخي بعد يوم طويل، بحب أخصص شوية وقت للاسترخاء. ممكن أكون قاعد في مكان هادي أو أستمتع بموسيقى هادية، بحب كمان اني أدون في دفتر ملاحظاتي عن الحاجات اللي أنجزتها في اليوم. كده بقدر أراجع نفسي وأشوف إيه اللي حققته وايه اللي محققتوش